Jimi aadiimeeɓe ɗii, maa duu hono gambari en e Yero Asikulaaji ɗii nii woni ɗii neɗɗo heɗo too. Sanngal jimi njaɓɓiiɗi kaa e gude muum. Walla mbiyaa baytuuji. Ɗun duu neɗɗo ana waawi ɓeydude hen. <hesitation>